Jandi imbinte hando we, intitta toote gyaaŧ, nto gyaaŧa gjiŋne. Bâga gyaaŧi mbatu, bari bima njiigitini nwéeti mbúuta bigiinda ma lotte, suufi bilotu ngi gsele, gseli ma bitúmtumni diilin uduulu a bàa ma. Biyaana gjabu, biyaanan gjimbo ma, biyaa nŧeel, biyaa bboobar. Birijanan mbatu ma, bitúmnani ntaanji a wi, wee ngontonte, binan bibin hando.